Ɗume sendi hakkunde kutiiru e ulle. Kutiiru e rena wuro daga wuyɓe malla ulle e rena wuro daga jaɓaaji e dowbi, kutiiru e wodi doggudu e ladde, ulle bo wala. E wodi ko sendi hakkunde majji fere-fere.